أنا مرة ربحت أرعة كبيرة وما كنت متوقع فرحتي ما كانت تسعني في يوم من الأيام لقيت محفظة فلوس في الشارع وماكنت أعرف صاحبها يعني أنا أتذكر مرة لما كنا رايحين نلعب وفزت بالجائزة الكبرى ما كنت أتوقع أبدا إني افوز بها في يوم من الأيام كنت محتاج فلوس بشي يعني بشكل ماس وفجأة جاءتني مكافأة من الشغل حسيت ان السماء فتحت علي